Chistionu de su chi apu biviu deu, candu eus decidiu de si coiai <hesitation> eus fatu dus arrexionamentus, non si coiaus po fai u'allevamentu de piciocheddus, poita s'importanti fuat a essi <hesitation> cun sa femina chi ddi praxiat e a issa a essi cun s'omini chi ddi praxiat però <hesitation> u' fillu dd'eus ai 'ofiu. E est arribau. U' fillu ti ponit <hesitation> ti fai cresci, oi est meda facili agatai genti chi narant chi fillus non ndi 'olint tenni, oppuru ddis beni sa gana candu su tempus est passau. E funt tot'e duas cosas chi po mei andant mali. <hesitation> u'esempiu, u' annu mi seu agatau in ferias e bidia tanti pipieddus chi zerriant <hesitation> chi fuant segundu mei cu is nonnas, narà a pobidda mia ma castia custus, i mamas i' babbus si ndi andant e lassant is pipius cun i' nonnas. Poi cuminzu a intendi mama mama mama mama, fuant is fillus, mancai ant 'ofiu <hesitation> ant pentzau de De bivi in d'unu certu modu finzas a u' edadi fata e dopodichè funt nascius is fillus a idea mia candu podiant essi i nonnus diaveras. Poi non ddu sciu, non ddu sciu, pentzu chi <hesitation> a base de totu ci siat <hesitation> e chi siat una cosa <hesitation> bofia oppuru inconscia, ci siat unu pagheddu de immaturidadi, ma soprattutto de egoismu, deu sa vida mia non dd'ollu sacrificai po unu fillu, poita unu fillu est biu cumenti una cosa chi <hesitation> non ti lassat fai certas cosas. Est beru, ma totu stai a stabilì in <hesitation> in cali scala de valoris ponis custas cosas. Chi tui ponis a su primu postu prima a pobidda tua poi is fillus, totu su chi fais andat beni, chi tui invecias ponis prima i' soddisfazioni tuas est chiaru chi totu custas cosas funt de impicciu, poita su <hesitation> a est, a tenni u' cumpangiu o una cumpangia est u' impicciu. <hesitation> funt modus de pensai cun sa, cun su tempus chi est cambiau, poi cali at essi su giustu non si scit, deu seu de cussus chi dda pensant diaici